Hitaande deemil wen kat, so haalaama miɗon waawi wiide mi wuriɗun faa ɗo ngonɗen jonin ɗo. Nden non hitaande ngonɗen ley muuɗun. Nde timmaayi. Haya, kulle kuurɗe kaa ngaɗi wondude hen. Neɗɗo walaa gootel waawi hiisaade hen. <hesitation> Saa ƴeewii <hesitation> neɗɗo waawaa <laughs> hiisaade ngel gootel gootel tan ka, faa wiya ɗun nii non. <noise>